ازيك يا نهى عاملة ايه، انا عارفة اني زعلتك في المكالمة الاخيري واتعصبت عليكاي ابسبب الدروس، <نفس> بس بصي خلاص بعد الدرس اللي جاي ان شاء الله عازماكي على الغدا ف مطعم خير زمان، وهنأكلك الكشري بالكبدة اللي انتي بتحبيه، وانا اللي هندفع يا ستي مش مشكلة. وبعدين هنطلعو نشبروا عصير قصب اف محل العصير اللي جنب المطعم عشان نشربوا عصير قصب. وبعدين اكديه هنتفقوا مع بعض ايه اللي هنذاكروه سوا وايه اللي مش هنذاكروه وبعد اكديه هنعملوا خطة ف المذاكراه عشان منبقاش مختلفين تاني واللي انتي عاوزاه هنعملو. وهنصالحك يا ستاي.